El çarigüeyu es un mamíferu qu'es conocíu dela su albeliá pa hazel-si'l muertu deque se vei acorricau. De ná que se sienti amenazau, el çarigüeyu se quea quietinu, cona boca abierta i la lengua rescolgandu, pa dal aparencia d'estal muertu. Esti comportamientu le protegi delos predaoris, que no están preparaus pa comel animalis muertus i quean al çarigüeyu tranquilu. Mu aparenti la estrategia!